أول حاجة تختار ال <hesitation> نوع متاع القهوة اللي تحب عليه، مطحونة ولا نسكافيه ولا كيما تحب بعديكا نغلي الماء في غلاية وساليبو أول كاس اللي تحب تعملو معناها بعديك نحاولو <hesitation> نستعملو هاذيك القهوة المطحونة نحطو معنتها مغرفة والا زوز في الكاس متاع القهوة بعديكا نمدوا المكينة متاع القهوة ونرحيوها.